من وأنا صغير تستوي لي أحداث كثيرة أثر في حياتي ولكن أكثر حدث أثر في حياتي هو وفاة الوالدة الله يرحمها، هذا أكثر حدث غير مسار حياتي تماما، خلاني أشوف الخير والشر في قلوب الناس، وخلاني أعرف أتعامل مع الناس، وخلاني أعتمد على نفسي أكثر وأكثر.